E grille-pain zany koa sa sitako loatry sa gne gn'asan'izy io fa izy io zany mampafana gne mofo zany izy io, a mofo igny zany avy novidianao agny, avy novidianao tansena, asofokinao agnatin'igny machine igny, mandigny elaela anao, miboaky izy lastagny, mafana izy zay, efa afaky hoaninao, fa izy io avao koa zany mila ziro mitovitovy ame lafaoro avao izy io zany, fa mofo avao handrahoagny amin'azy.